<hesitation> نشرب في اليوم حوالي <hesitation> <hesitation> زوج لتر أوما يقارب تمان كوبايات ماء يوميا، يعني حوالي <hesitation> في الأسبوع افتحسبي اتنين- اتنين في سبعة، ممكن أربعتاشر لتر <hesitation> في أربعطاعشر لتر، <hesitation> معاكي بعظ الأيام نجص لي كمية المية. <noise>